شوف يا عزيزي لازمًا تختار الدراجة المناسبة وتحضر <hesitation> يعني <hesitation> -تا- تاخد خوذتك تتعلم الأساسيات اللي هي المقعد ،والفرامل ،والتوجيه تتدرب على التوازن ،والتحرك للأمام <hesitation> تتعلم كيف تتوقف وأهم شيء التدريب المستمر ،والتدرب على المناورة ،وعلى الطرق وبس.